फ़िलीपीन्स ह्या देशाक पळय स्पॅनिश लोकांनी राज्य केलं हांगर ख्रिस्ताव। धर्म खूप लोक मानतात आणि सगळ्यान वोड मोती आज पर्यंत हांगेच गावलो।